ཐང་པོ་དེ་ལོ་འཆོམ་ལབ་ཁང་དེ་ནག་ཆ་མེ་ཆོ་ལོ་གང་ཀ་ནང་ལོ་མང་ཤུ་ཐན་ཤ་ཨིན། དེ་ནག་ཆ་ལོ་ཁ་ཐ་ཐེན་དོ་སེ་ན་དེ་ནམ་ལྷ་ཁིམ་ཧ་པེ་གང་། ནག་ཆ་ཀེ་ཁིམ་ཆོ་ཐང་ཟླན་ཡེ་ལ་ཆོ་སྐ་པོ་ཤ་དམེ་ལེ། ཁང་པ་སེ་ན་དེ་ནག་ཆ་ལོ་ལོ་འཆོམ་བྱུད་ན་ཐན་ཤེ་ཨིན། དེ་ལེ་ལོ་འཆོམ་ཀེ་ཐཀ་ཐད་ཀེ་ཐེན་ལོ་ནག་ཆ་ཀེ་གཅིག་ལོ་འཆོམ་ཧ་ཁབ་མེ་པྷང་སེ་དམེ་ཚེའི་སྦོམ་ཁྲ་ནམ་སྐུ་སྒོམ་ཐང་འཆོམ་སྒོམ་སྒྱུད་ཤ་ཀེ། ལུགས་སྲེག་ཅྲ་ཆིག་ལོ་སྒོ་ལུག་དུབ་གཟོ་ཁ་གཏད་དང་ལོ་འཆོམ་ཧ་ཁང་མེ་པྷེ་ལོ་ཁང་པ་སེ་ན་དེ་ལོ་འཆོམ་ལབ་ཁང་དེ་སྐེ་སྒུ་སྒེར་ནག་ཆ་ལུག་སྒྱུད་ཤ་ཀེ་ལུག་སི་ཧ་སྐྱོཔ་ཨིན།